Ah, sa'uki kam naa min mbaawi sa'uki. To a sa'ay bana hoosir bana mburu. Arannde ni heɓu conndi maaɗa ndi fulaawa ɗiggundi, ɓaawo a waɗii non, a warii a waɗii ndiyam a jiiɓii-ndi ndi jiiɓake. A waɗii nebbam maaɗa seɗɗa to nder, a lamcii-ndi ngam ndi laaɓitii, ndi ɓadinndirii. Gila ɗon kam, a waɗii hiite maaɗa, nge wulii, docce maaɗa e puufta. Gila ɗon sey gaɗaaɗum dow docce.